Ngang kitaumali memori ule peekala crisis goi gawalunna menabotawabai. Care centre onoli mai ukui nanabilu, mai ukui melunang tee mai ukuwabilinoloko welaka tuuwa ka apouu teu taim go resistent maka ami naa polang wiama uweko, eng peekanna nii mai ukuitai ule mainabili noliko tewoi ule enanne tei maskete ke awa pointing malima amalu lii wata? Apabilu lopa nii centre kotai molila mai ukuwabilinoli, eng pawago melinoli. Eng ningna memory waikemalili tee o nii tee niukolo kabie, niumata kabie waikemalilio teke polanne tee o crisis gawalunang watamali meliko ningpo ule kitau four years, five maka six tewo teng temasko ule muule polongoi atungko wauka ule tabeng lea, tuwai ka teka apondiko. Eng teke kalemolima napo niino lilimaliai, Niino lilimaliai awa owab pangauke awa owala aa aami naake anapawalu. Eng ninalo ule onolio peekala okata pulebali wemo po, pola ule temaskoi tee enang o puta amo putauko awatewa, eng tewa gawalako pangauke amaliko koi okowes awigeka puta uko awigekago wakumaliai, temasko wakumaliko tewa welaka tee peepo awa pangauke tabano eng ia aa onoli taba onoliai age onolio tewa peekawa oto oto gawalawai nawa gawotawalawai. Tewang labo.